Iyoo ňee koolaa nŋa ňiŋ loŋ ne totoo ka baluu jiuo kono le, tantoo fanaŋ ka baluu jio kono le. i ka a fo miŋ ye kuutoo, kanaa fanaŋ ka baluu jio kono le, banboo fanaŋ ka baluu jio kono le, haa